هحب يكون عندي <hesitation> بيتزا لأن أنا بحبها جدا وبستمتع بيها <hesitation> لما باكلها بحس بسعادة كبيرة جدا واتمنى ان انا افضل اكلها كل يوم لولا انها غالية يعني فا ان هي تبقى متوفرة بكمية كبيرة دي حاجة هتسعدني وان يبقى عليها كاتشب بردو ومايونيز دي صوصات بحبها.